هغه تېر ځل چي مو ولیدل، تا راته وویل کتاب لیکې، څنګه سو کتاب لیکل دې شروع کړی. <noise> هو، لیکل مې شروع کړی دي او غواړم ډېر ښه یې ولیکم، ډېرې خبرې مې په زړه دي، غواړم دغه کتاب کې یې راټولې کړم. مبارک دې سه! څومره ښه، ته بختور یې، لیکل کولای سې او هغه داسې بهترین لیکل. مننه! غواړم دا ټولې کیسې په یوه کتاب کې، هر چا ته ورسوم.